الرياضات التي تتطلب أكثر قوة بدنية هي مثل رفع الأثقال وكرة القدم، رفع الأثقال يحتاج لجهد عضلي كبير وبناء عضلات قوية، وكرة القدم تتطلب لياقة بدنية عالية وقدرة على التحمل. أما الرياضات التي تتطلب أقل قوة بدنية مثل البولينغ أو المشي البولينغ يتطلب دقة أكثر من القوة، والمشي نشاط خفيف يناسب الجميع.